waylagol yanayi makkuje meɗen noy safure mare fuje meɗen, mare fuje meɗen bo nyocci <noise> feuri e hendu latingol satta, no hannde ko mo waylaake nangeje ngaɗoje hande a tawai nage e waɗa <noise> faa mare fu bane woto wurde yaasi dure a tawai <noise> kenule cattuɗi laatiɗi jura ma, har warta e yifa lbo mbiyan sobbirde, warre e debbo niyal sabbul do fu e torro mere fuji meɗen. <noise> ko buri torro mere fuji meɗen kadin kauni ledde meɗen latino mere fuji meɗen e nyamunda bano na'i e mbali e be'e no feento durngol meɗen e tawa dabbaji meɗen.